Yʉji tʉwan cumcuyjʉ teji ca cuy niwi, ca pʉpʉ niwi y ca wʉti niwi, tumʉ cuy niwi pʉji nete y tumʉ y ellab niwi uñe, ye niwi tʉgay tʉwan jʉjchʉcpa ca tʉwan cʉshijʉ nete tʉwan jʉjchʉcpa cebolla. nʉʉ, sunaca jeeŋ y ca'sa tʉwan tʉwan jʉjchʉcpa y tʉwan cʉspa ellajʉg ladu minpa nete minpa ca niwi tʉgay capʉ niwi tʉgay wa tʉwan nʉmjaymusʉ tʉwan aŋpʉnjʉ timodo hʉy nʉji tʉwan ispʉcpa como niwi ca gordo, poblano, chileancho, wajillo y capʉ niwi tʉgay como cap wat tʉwan lugarjʉ hizʉjʉ pitzaŋ cap este yechpa y jʉsʉsucpa ca yʉmaytʉgay para cʉshijcuy nete, hʉy mole tzʉcsucpa ca yʉg moli porque cap tʉn ʉcupachʉcpa nete para cʉshijcuy